उसरी खानो किन्न त बाइर झानो पड्डैन । केइगी घरा हुन्या बाइर खानाइ लागि खासै बाइरगो खानेकुणो उसरी निगो मान्नाइन । तासाइले खानो घरै पाक्तो छ । खानो घरै पाक्ते हुनाले बाइरगो खानो किन्न झानैन । अब घर पगाउनाइ लागि चाइन्या रासन पानी भ्यो दाल तरकारी भ्यो अब <hesitation> तैभन्नाबाहेक चामल सामल किन्नाइ लागि भने <hesitation> मैनागो त्यइ होला <hesitation> तिन चार रोगा बाइर झान्छु । एक्कै रोगा सामान किनिबट लेर आउन्छु । त्यो किनेगो सामान राखि राखेरे <hesitation> जति पुग्दछ पुग्दछ नपुगेपछि अज सक्किन्झाइ किन्न झानो पड्डोछ । भनेपछि <hesitation> मैनागो तसइ पाच छ रोगा बाइर खानेकुणागो लागि चाइने सामान किन्न गइन्झाइ <hesitation> तैबेला एगरोगा गैन्झाइ अब केक्के सामान सक्क्या छ दाल चामल चिनी तनिहरु सक्क्या छ भने एगरोगा गएगो त्यै पाच छ हजार एग रोगा खर्च हुनोछ । <hesitation> तत्ति दोस्से रोगा खर्च हुनोछ । कइलै अब <hesitation> नमाइ बणी हुन्छ । भनेपछि यसाइगा हिसाब अद्दे हो भने मैनागो त्यै <hesitation> पच्चीस तीस हजार जति खानागो लागि खर्च हुनोछ । केइगी अब खाना मात्र अब पगाउने चिज मात्तर नभइबन कइलै अब नास्ता छगाल बासागो खानो किन्नाखेरी तत्ति मैनागो पच्चीस तीस हजार खर्च हुन्छ भनुन हाराहारी ।